<noise> uinya saposa mam nating nasnas rom moinyon finei komainy giris rom ya, mam kus pots rom ya tan nas tsu rom a rais gagon ta na nas iny te pots bus ya fakor rom guaf ainy te fakei nan nas moinyon tan guaf gonon non ainy te tsek ya, sapos ai mas non ainy akats ravainy rom ya, ainy te sak ravainy bus ya ta na fo go tan ainy te fainy bus fo magai ri te ainy ai tsun painy sisio.